أتمنى أنى أكون مؤلفة مشهورة، <hesitation> لأنى كثير أحب القراية والكتابة، لكن ما بعرف امثل و ما عندى هاى الموهبة اصلا، وما جيت فكرت اصلاً إنى أمثل من قبل، لكن حاولت أكثر من مرة إنى أكتب قصة قصيرة، أو شىء من هذا القبيل و <hesitation> يعنى كانت مغامرة حلوة.